Rí naju̱mu̱ꞌ xúnii ithamijná tsú ñu̱ꞌju̱n rá. A̱a̱n naju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí buéno̱ nakujma más ríí xúrí júbá ríjndo̱o naka̱ jmu̱ anu̱ꞌ, nákhí táꞌjúún ikhúún nakuá ru̱dú xaxtu, ríjndo̱o rí miꞌcha̱ nawán ini̱ tsú ñu̱ꞌju̱n. Mámbá miꞌcha̱ i̱ndóó má miꞌcha̱ ú ini̱ ajmúú ikhii̱n, na̱nguá ini̱ wakaꞌ, naju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí nuthamijní xúnii jaꞌnii niwáxu̱u̱nlí o̱ ne̱jui̱i̱nlí iju̱mu̱ꞌ ikhúún rá, gaju̱mu̱ꞌ ikhúún múú ñajuunꞌ rígi̱ꞌ. Jamí xúꞌkhu̱ má júwá má tikhuun ñu̱ꞌju̱n mangaa tsúú <hesitation> nduyáá ríndo̱o ma̱ꞌkha̱a̱la ruꞌjua ithi. I̱ndóó tiémpú ríꞌkhu̱ ú inii ajmúú ndoo̱ má xúꞌkhu̱ ú nandoo nduyáá xa̱bu̱ rí yáá inuu maxnáa̱la ruꞌjua. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má júwá má tikhuun ñu̱ꞌju̱n tsú nuri̱ꞌjñamijnáa̱lú, a̱a̱nn- nákhí rí nengrigo̱ jmu̱ꞌ anu̱ꞌ khúbáa̱ ikhúún, mbáá nariꞌjña mbá rida, i̱mba̱a nariꞌjña i̱mba̱a rida naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá rí nuthamijní o̱ nuthatsinduwamijní mangaa, aan murí mitsínguá má júwé rá. ikhaa jngóó nuthatsinduwamijní pero xúꞌkhu̱ má ma̱goo ma̱ꞌni rí nutháa̱n dxájúu̱n rí rígá nduyáa̱ xtáa̱ tsú iyáa̱ yáá seá mbáá xu̱kú xáná rá, mbáá e̱ndi̱iꞌ buꞌ o̱ mbáá bi̱yú buꞌ aan ikhaa rígi̱ꞌ naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí nuthamijní aan ríndo̱o rí xtáa̱ tsú nandoo nandoo íkhuu̱n aan ikhaa ríꞌkhu̱ najumu̱ꞌ xú rí nuthamijná tsúú ñu̱ꞌju̱n ikhúún.